Kõgõ parõmbahe tuntuq ommaq vaest gepardiq, kes suutvaq maa pääl kõgõ kipõmbahe juuskõq. Ja säänr kipõ sööst and näile võimalusõ umma saaki üllätäq ja näid äkki rünnädäq ja kätte saiaq.